Oke misalnya betetapas nih, betetapas, ulun kan betetapas betangan wara nih. Nang pertama tu, ambil baju nang rigat dahulu ya kalo? Kumpul akan jangan dibuat dahulu. Habis tu, masuki akan banyu dulu ka ember. Campur akan lawan sabun tapas ya kalo ni. Diharu dulu nya sampai tecampur rata amunnya ulun lah, sampai tecampur rata banyu lawan sabun tapas tu. Sudah takumpul ya kalo? Nah baju rigat ni jangan langsung masuk akan dahulu, basahi dahulu lawan banyu. Nah dibasahi, munnya sudah basah tapasan kita nih, buat pulang ke dalam ember tadi. Dirandam dulu, ganai lima menitan lah diganai dahulu. Amunnya sudah lima menit hanyar pulang tunggal butingan kita keluar akan ya kalo? Kita keluar akan, masuk akan sebuting- sebuting habi tu dikucek. Nah munnya sudah dikucek, <hesitation> tunggal butingan tuh sudah ya kalo? Nah yang- yang sudah dikucek tuh buat pulang ke dalam ember sebutingnya. Nah ember sebutingnya ni, gasan membilas. dibuati ke, dibuat banyu dahulu ember sebutingnya. Habis tu. Nah kita yang sudah tapas tunggal butingan masuki ya kalo? Tunggal butingan <noise> sudah hibak nang wadah membilas ni, ganai pulang. Ganai lima menit ya kalo? Kucek pulang habis tu nang wadah nang sudah dibilas tu. Nya amunnya ulun tiga kali bilas lah. Nah, abis tu lo itu yang kedua. Abis tu dikucek pulang yang di ember yang kedua nih. <noise> Pindah pulang ke ember yang ke tiga. Nah di situ tuh dikucek pulang, jadi sampai lingai lah <hesitation> sabunnya tuh kadeda lagi bebau napa- napa. Jadi, kaya ada harumnya dikit wara sebelum didadai. Soalnya misalnya baju lah masih besabun kaytu kada nyaman dipakai nya. Likat kena misalnya urang nang bepaluhan tuh. Makai baju nang masih besabun, likat awak ya kalo? Kada nyaman lalu munnya likat. Habis tu amunnya sudah <hesitation> yang ember ka tiga tadi hanyar didadai pulang. Nah, habis didadai tu hadangi ai sampai karing amunnya panas lah. Amunnya kada <hesitation> amunnya kada panas di- dibangkit aku dahulu amunnya hujan. Nah nang kaya mama rajin menyambat, bangkit tapasan tuh handak hujan hari! Nah, bangkit dahulu ya kalo? Misalnya hujan nih. Habis tu misalnya sudah ampih hujannya dadai pulang. Amunnya sudah karing, dah lipati tunggal butingan. Abis dilipati tunggal butingan buat ka lamari, dah ai. Berasih dah tu.